Vist che l'uma fait dë travai cun le perlin-e ën 'na mansarda e vist che ël rizultato al e venü bastansa bin a m'piazarìa che pudeisu cumincé ün travai, fe ün travai apunto dë rivestiment, cuindi travai cun le perlin-e, cun le perlin-e dë bosch, fe dë paviment o anche fe dë citi armari